जब हम एक रेफ्रिजरेटर के बारे में सोचत हैं। तौ मेरे मन में एक ऐसो उपकरण आत हैं। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बनात हैं। ठंडी सफेद स्टील की बॉडी वालों जो उपकरण भीतर से ताजगी और ठंडक को एक साम्राज्य चलात हैं। ईमें अलग अलग चीजें जैसे फल सब्जी दूध और खाइबे पीइबे की चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाए सकत हैं। रेफ्रिजरेटर हमारी आदतन कौ बदलत हैं। काहे के मारे हम भोजन को संरक्षित करिके समय और मेहनत बचाय्ये सकत हैं। फ्रीजर में रखी बर्फ और जमे भये खाद्य पदार्थ गर्मिन के दिनन में राहत प्रदान करत हैं। इन खाद्य पदार्थन को या तौ हम लोग खाइके या शरीर पे लगाइके या ठंडे पानी से नहाइके गर्मी में गर्मी से बचत हैं।